Ni ndiri, ni a moor ku kɨ kat retyit weet aa? Aa ɗeng ee? Kɨ pee kwaan ɗi, ku ti ka kat retyit weet ɗikin tong mak, ɓe ɗi shwal. Peeku mbii ku le a sat sise, ni a see, mop laa ka, ɓe ni a retyit. Kɨ mat, kɨ kaa ka wul membee, ɓe ɗikin mwaan ku yil nde, ɓe koo yi nga a wee, ɓe baa ka kyam ka tong a ɗikin retyit ki jee ki wul kɨ puus ku ka yet yil nde muw. Pee weet nguku te shi kaa ɗikin retyit, shi waa dikin retyit, ɓe nguni a ngu dong. Pee poo mu naan nin, kubis ɗi mwaan a ku kuret. Ɓe kwaanga ka mbaa ka cin a rang ku ka put ɗikin ku ret. Ka nji ka waa a ɗikin kuret weet deng ka kang ku kubis kɨ ar ee? Ɓe ndee a dong. A pee ku le a sat a te, <noise> baa ngurum ɗi kyam kat retyit weet ɗikin tong miin muw. Ni a ting ɗi so kang ku kbis. A pɨ mang kam ni ku pak mee mu takarshik mu cin ɗik mop. Shik cin ɗik, ni a mbii ku ret. Ɓe ka kat ngurum kɨ takar shik mu cin ɗik ni. Ɓe ka naa mee kubis nji ɗel ar ɗikin. Mee se ka kyel a pikin reep ni mop, poo mop kang shak muw. Mee se ka kyel a pikin em ni mop, poo mop kang shak muw. Ɓe mu cin ɗik ndee mop mbaa te ɗikin cin ɗik mut ndee ɓe, kat mop mbaa so kokorong, ɓe mop pee te dikin takarshik mu cin ɗik mut ndee ɓe tu so kang ku kubis muww aa? Ndee a dong. Ka naa, a ni le ɗikin mwaaan, tun pee ku mop laa ka ɗi. Ti ka nji ka kaa ka wul yi mee pee, ku ka nji ka kus, ku koo ka muut kuku kuɗi a ku ɓal oh, koo a ku nika kus oh. Ɓe ɗikin mwaan mak, ɓe ka kang ku kubis. Toh ɓe ndee ni kyek ɗi ndaam ka tong ɗikin retyit. <hesitation> ɓe rep kubis ku nji ɗikin mwaan mak, ku yi nika shee ndee, ɓe ndeeni, ni a kwee retyit muw. A ni le ɓe kwaan a te ngurum ɗi kyam, pee mop laa ni ɗi, ɓe ɗi kyam tong ɗikin retyit ki wul kɨ shikit miin muw. Pee kubis mop ɗi ki a kɨshak ku kuret. Kwaaku naa shee a sat yi kyeen. Pee koo mu naa pee dikin poo mu naan ɓe nin shaitan ɗi ki mwaan ti gong ɗi a pee ku jeso ɗi cin or ɗi. Kat jesu ɗi pɨ waar yi ngurum mop, ɓe shaitan ɗi ki ku miin ɓe te ku cin ku sende. Aa pikin mu naan te tap ku cin nde ee? Kaku ndi shee ku adamu mop, ku hawawu ɗikin mbong ku ndi le mop ɗi. Ɓe sat mop te, sekep ku kɨ naar nbong nde, tap ku tal laa ni ku so muw. Kat ku tal laa ni ku so, ɓe yit ku ɗi naa pee. Ɓe ngun pee muut, ɓe kwee shaitan mbaa nji, ku yet kwee adamu ɗel. ɓe nji kat mat ni hawawu. Satte nawoo, a rang kuku tal mee laa yoko ku sende ku so muw ee? Pee shaitan nji ɗi a yi woo yi ad-yi maryamu, yi hawawu. Ɓe hawawu te, pikin mu naan te kat mu so laa yokom ku sende, ɓe mun pee muut. Ɓe shaitan te hayau ni a kun. Te kat ku so, kat ku tal ku so shee, ɓe yit pee naa pee, ɓe ngun pee ɗee ɗi a kaa naan. Ɓe kwaanji kwee hawawu yi tal yi so. Yi le pak mis yi. Ku le pak mis ta, mis ni nji so, ɓe yit ni, yit mop naa pee, ɓe mop naa ndun a mool. A ni a ku naan nji te, nji peet mop kow. Pee mop kat ndun ɗi a mool, nop ki lakam. Ɓe tal poo mop te, ngun a nee? Ɓe mop te, ɓe waa naan ni te, aa niku so ɗikin laa yokom ku a ndaam tap ku so muw ee? Ɓe adamu te ei, a mat na tal laa sekep ku ndi ka ndaam ndee so ɓe pɨ pak an. A pɨ mang kam ndeeni a pee ku a te kubis ɗi mwaan a ku kuret. Pee mbii ku naan ni le ku ni a ku ret. Ɓe ka kat kubis ɗi nji pee ti ngon ni. Ɓe kat ɗeng ka ngung muw, ɓe ka kat rep kubis ndeeni taa tal ka wur yi rep fur ndeeni. A ni a ku a sat te kubis ɗi fokot kuret ɓe ki ti naa koo nika ɓal ɗi aa, aa koo ɗeng ee. A ni ɓe a sat a te, ngurum ɗikin mwaan miin, kɨpee ku mop laa ni ɗi, ɓe ɗi kyam te, shi kang ku kuret weet. Ɓe shi cin a kuret ki jee kɨ shikit mu tong miin muw ɗeng pee shi kang ku kubis ɗikin mwaan ni muw. A mbii ku a man kɨ kuret se.